Dí pësiyën pënţari pí mampurir pëjá pëtakal sá te pëbí pënţari. Basiyën bacumal apar má buwëlaţ dewëlopëman dëwar dí peyi búkal. Bako já badewëlopir ubúrú wuŋ bëwëţ ubúrú wuŋ duŋ. Kom pësiyën senegal ţí, ubúrú uloolan ţañ wí bayaar wuŋ. Cíwun ubúrú wí mewí ací kapital, dakar. Wa mon casamans mon, mampurir pëjá búdooţ koolan mon mak bësën kasamans cíka sufërir mak dí ubúrú pësiyën senegal. Ná upaţ kasamans deenk bëpën bújá búka man pëţas uleemp dí dakar, kasamans doo dewëlopir kom dakar ruŋ, bañaan bíţa kajá dewëlopëman cíiţ dí peyi. <noise> Dewëlopëman dí kasamans dúko mankir mak ngëcáak ngëloŋ ngíngí mon bëreŋ kom ngëbúrú tanaf ink. Ngëloŋ ngëcáak cídul ngëko káaţ igá iwará yi, káaţ mëlik ngërobine ngëloŋ jáaţ ngëfonkësiyonir, kuran kak cíiţ aţú bacumal dí pëlabaţa mak. Ubúrú dewëlopëman mon bëreŋ kasamans dëko tíisis mak. Pësiyën leempaţ mak dí kasamans ţí dí ubúrú sante. Ná edikasiyon, enfërasëţiţir. Baloŋ ngëcak ngëloŋ ngëko káaţ opital namoj cídul á buka përobëlem pëţíj namoj pëyá opital ndah bako law opital te igá waraţ. Ngë ekol ngëloŋ cíkak dí ngëcáak ngëloŋ inëp yiba doon bëdo te ţí usúbal jáaţ ucar pëman ewúlabaţën mak bá eleev pëjúun ekol. Ndah mëncí këjúk dí bënëp mëndí këpurir pëjúk ná usúbal, usúbal neţe mamba mëndí këyá ekol <hesitation> iñoow. Nasiyën nako leempaţ mak ţí kasamans ţí.